Le hôfan-tragno ndraiky aminay aty iny arakaraka ny agedazan'ny tragno zany, raha mizaha tragno helihely anao de mety eo am'cinq cent milles akeo, fa raha ohatra ka mizaha tragno na hoe am'deux chambres de misy ladosy agnatiny, misy gabone de misy lakozia hely regny zany mety any amin'ny un million maherihery akagny fa misy koa ndraiky sasany miaraka amin'ny jiro sy rano zany le hôfan-tragno de arakarakin'igny koa zany.